Su ja, ja kuni suka chi su ñaa, ña tuuni in xee ja jinitu saña ko nasa ku ya tu jini va, va´a daun.